נקדל לילה בפונדק ד'חם, חית אלרהה ואלרפאהיה תעטיכ טאקה ג'דידה, טבעה זוינה ולקין מומכן מתלקאש רהה כאמלה, אלפונדק קידמנ נום חאני ו ח'דמאט קתחליק תחס בטרף חוסוסן אידא كانت עוטלה קצרה.